Ovu wa say ini iswon iyisa ishieva inunam ovotegbem igbein egben no ovu egbem egbeni nu isay egbeni ini egbem iswon egbeni iyisa egbemishieva egbem inuman ovu ote mu iyow iyow na ovu iyow na iva iyowu nuisay iyow nu ovu iyow na iva iyowu nuosay iyow nu ini iyow nuisuon iyow nu iyisa iyowu nu ishieva iyow nu inuman ovu ote iyow nu igben iyow nuigberi iyow nu egben nu ova iyow ma egbein nu iva iyow nu egben nu isay iyow nu igben mini iyow nu igem nu iswon iyow nu egben nu iyisa iyow nu egben nu ishieva iyow nu egbein nu inuman ovu ote uva uva nu ovu waniniva uva nu isay uvan ini uvaniva wua nu isay uvan ini wan iswon iswon ivanu iyisa uvanu ishievre uva nu inuman ovu ote uvanu igbein iyoo uva nu igbem uvanu egban na ova uvanuigbem na iva nu egbenu <hesitation> isay uva mu egben nu ini uva nu egben nu iswon.

Itany ini nu egbem no ovu itany ini nu egbem nu iva itany ini egben isay itany ini egbem nu ini itany ini nu egben swon itany ini egbam nu iyisa itany ini egbem nu ishiera itany ini egbenu <hesitation> inuman ita ovu ote itany iswon itany iswon nu ovu itany iswon nu ova itany iswon nukru iva itay uswon nukru isay itany iswon nu ini itany isuon nu iswon itany iswon nukron <hesitation> iyisa itany iswon nukru ishier itary iswon nukru inu man itany iswon nukru ovu ote itany yisa itan yisa.